A segek, aungom, a devaung, a levavet, angthitpet, angthipet de segek, angthitpet de aungom, angthipet da devaung, anthitpet de levavet, angthitisem. Angthi sem de segak, anthit isem de aungom, angthit isem de adevaung, angthit sem de leva vet arucha temga, angthit isem da alavavet. angthisem da aevoung angthisim da angthitpet angthit isem de aruchatemga.